Pasteles yande yambo <hesitation> yaeta supe jaeko mitimimo mbaepegua mitimimo pa oime, oimeko mitimimo, chokolate pegua, chantillipegua ururupiapegua sodapegua, jaeramiñovi oimevi selva negrapegua, palkovapegua, tartapegua jei supevaereta, limon pegua, jaeramiñovi ñanoi crepépegua, opaete jokua jokuareta oime yande ñanoi. kua ipuereta jeta jee, aji, jee,, misimi jeevae jaeramiñovi ipuereta guinoi jeta mbaekira amogue mbaetivi mbaekira jeta guinoi